Li vantaggi di na dieta crudista sunnu: ntroducemu chiossai vitamini (infatti, cucennu l'alimenti, alcuni vitamini pèrdinu li so' propietà e àutri si nni vannu cu l'acqua); ntroducemu chiossai minerali e micro-nutrenti (infatti, cucennu l'alimenti, alcuni di iddi si pèrdinu cu l'acqua di cuttura); li svantaggi sunnu chiddi ca non tuttu si po manciari crudu e, accussì, nun putemu manciari certi alimenti.